Kassiq pruukvaq uma vurrõ näütüses egäsugudsõ keskkunna tunnõtamisõs vai ka veidükene tasakaalu jaos. Selle et <hesitation> vurrõ perrä nä tunnõtasõq <hesitation> kuis nä parasjagu paiknõsõq